तनाब भन्या बित्तीकै सब्बै भन्दा पइला त मुलाई आफुलाई असजिलो आफुलाई झिक्कै कुणाले च्प्याजसो महशुस हुनुलाई चाइ तनाब भयाको जसो यो भन्या कुणा कसरी हुदो छ भन्या पछि हामि मान्छेको जिन्दगिमा झिक्कै झीक्कै किसिमका तनाब दुख आईराख्ता छन् । काईथि हामि अझिक्कै झिक्कै जिम्मेवारी हामिलाई थप्पिदो छ । ति जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्या पन हाम्लाई तनाब हुदो छ । त्यसैगरी हाम्ले काम गरीराख्याका हुदा छौ तै गरीराख्याका काममा काइथी असफल होईजादा भयाउकी यो काम पुरा हुदैनकी भनिखेर पन हामिलाई तनाब भयाको हुदो छ । त्यसैगरी वर्षभरी पड्डा छु लास्ट परीक्षाका दिदा छौ इग्जाम आउदो छ । <hesitation> इग्जाम दियापछी रिजल्ट आइखेर अफिल भयाका बेला त्यासा त्यसा झिक्कै कुणाहरु हुदा छन् धेक्या । जो हामिले गद्दा गद्दै पन असफल भयाका हुदा छौ । त्यइ काममा सफलताको नपाईखेर हामिलाई कठनाई मात्रै अमहशुस हुदो छ तेल्ले गर्दो हाम्लाई झिक्कै किसिमको तनाब भयाको हुदो छ, त्यइलाई नै मु तनाब भनिखेर बुद्दो छ ।